<noise> Nɛra n daa boi, a de la dunkiina, beere san yilegɛ ɛŋa tuunɛ de la a pe'e dusi kiŋɛ ta gu ti ba obe, nyu ko'om, ti yinɛ san ma'ɛ ti a pe'e ba ki'isɛ. Nɛrekuna taaba wa wuni dusi la yetɔgum mɛ ti dusi la me wuna a yetɔgum. A san tɔgera bɔ'ɔra dusi la, ba wuni e mɛ dɛna wuu a malesɛ dusi la mɛ ti ba wuna a yetɔgum ti a san tɔgɛ, bii a tãsɛ mɛ dusi la bɔkɛ eŋa boti <hesitation> a yele se'em bo ba. Dusi la me san ta ita itegɔ, a bɔkɛ dusi la n iti bala la pa'ala sɛla mɛ ti ba bɔkera taaba. Nɛrekuna wa de la nɛremina ti tu yi'ira ti dunkiina, ti a ki'ira gooi bii a dɔla dusi a vom puan gee bɔkera <noise>